Agar men yerdagi oxirgi odam bo'lsam, taqdirimga rozi bo'lib yashashda davom etgan bo'lardim <hesitation> va Allohdan menga yana sherik berishini so'rardim.